Tong khi-yil, ɓa rit ko gurum mbi leng leng fa mwa gak lis. A pin kun puha mwa le gha. Goye wun kimwa mwa mana ɓak gwoce kat. Ko ye bine koma ni ye a ma cin kɨni, pa a cin kɨ ye-ar rit. Ko goce mi pa lifa mupa goyi, go zin, pi bi a cin ko bi a li kɨ ɓut ɓa mwa lik tani goyi go zingak. Piye a cin bije bi dung-dung ka. Bije dame ghā kɨ bi kat goce ka bije dame gha Wok goce ka. Bije dame gha ka. A dar ko a cin me cok gha, ko a kat bi fa mwa me cot gha. A paton me cok gha, ɓa a pa bi fa me cok gha. A pan cok gha, a pin zin fa dir nen fa. Man-tang a dun ɓut goce kat kuma shangshik gha. A mwen ni, ɓa a pa mwen bi leng leng fa ta, mantan a dub ɓut goce. Kat kulum ko lokaci ye ɗan ye ɓa shik shang ɓut gha. A dung ɓut nen ka bang. A dung ɓut goce ka. Wuleng bi mwa kɨ gak kɨ gurumwa, ɓa ɗo gha me put ghi ɓa gye ɗo gurum mwa ta piye ɗap gha ta go-zin-ko gha kɨ zin ɓut gha kɨ shik shang ɓut gha, ba bi ye pa kit-kicin gha ki cin kɨni. Kuma rit ko ma kat gha gurum tani gha go zin